Agna gny niagny ndraiky karaha hafahafa karaha kizikizintigny zegny, mbô ça va tsara ndraiky agna, tantaray amigna ah rô aza hintanimoagna rery fô za ne aketo afaka ma- afaka mbô magnoro hevitry hevitry agnao e, nagnigno ma rô agnao e.